сәлем тағы да әуеде тағы да тамаша жыл подкасты
егер менің атымды байқамай ұмытып қалсаңыз ренжімеймін
себебі кешеден бері өзім де подкастымның барлық құпия сөздерін әзер есіме түсіріп жатырмын
вордпресстің батырмаларын басып басып әйтеуір вебсайтымды қалпына келтіріп қойғандаймын
одан кейін ал енді жазайын десем микрофоным жоқ
сөйтіп оны таптым кабелін қостым
сөйтіп қосып жүрген кезде соншалықты көп уақыттың өтіп кеткенін байқадым
әйтпесе маған бәрі кеше ғана болғандай көрінеді
сонымен қайтадан бәрі басталады
күту аяқталды подкаст оралды
бірге даму процессімізді қайта жандандырамыз
бүгінгі эпизодымызды онда сұрақтардан бастайық
неге кеттің
неге қайтып оралдың
негізі кетемін деген ойым болған емес
алайда уақытым көбірек болатын кездер болар деп идеалды уақытты күтіп күтіп уақыт өтіп кетіпті
сөйтіп ойланып отырсам уақыт өте келе бос уақытым пайда болғаннан гөрі одан сайын жұмыскер болып кетеді екенсің
басыма менің жиырма төрт сағатым ешқашан өзінен өзі отыз бес болмайтыны әзер жетті
менің қолымнан келетіні уақытымды дұрыстап жоспарлау жиырма төрт сағаттың ішінде маңызы жоғары істерді орындау ақырындап істерді бөлу
ең ақырында менің қаншалықты уақытым болғаным емес нені бітіргенім маңызды
неге келдің деген сұраққа келер болсақ бастаған ісімді орта жолдан қалдыру маған тән емес
менің миссиям өзімді және жанымдағыларды күн сайын жақсарту
тоқтаулар мен үзілістер болып тұрар
тоқтадым ау деп тоқтап қалуға менің намысым жібермеді
тағы бір мүмкіндік қайта тұру
осы уақыттың ішінде немен айналыстың
соңғы эпизод жазылып жатқан сәтте мен қаныш сәтпаев атындағы қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде еңбек етіп жүрген болатынмын
қазіргі негізгі жұмысым сүлеймен демирел университеті
сонда бизнес мектепте сабақ беремін
көп адамдар ауылдағы өмірің қалай дейді
иә сду алматының шетіндегі қаскелең қаласына кіре беріс жолында орналасқан
өкінішке орай осы сәтке дейін университеттің арғы жағында болып көрмеппін
жақында ол қылықтың орнын толтырамын деп ойлаймын
университеттен басқа айналамда ештеңе болмағандықтан университетке кіресің де ішінен шығуың мұң болып қалады
ал терезеден қазақтың кең даласы биік тау шыңдары ғана мұңартады
осы өтіп бара жатқан семестрде өте тығыз режиммен сабақ бердім
күніне он он екі он төрт сағат сабақ бердім немесе сабаққа дайындалдым
таңертең де түстен кейін де кешке де
қалай шаршағанымды тек семестрдің соңында ғана түсіндім
мен дәл осылай америкада оқып жүрген кезімде де ағылшынша сөйлеген емеспін
тоқтаусыз таң атқаннан түн батқанға дейін
кейін машина сияқты сабақ берген кездерім қызық болып көрінер
алайда енді олай бермеспін деп үміттенемін
себебі шаршап кешкі тоғызда ұйықтап қалу деген идея маған қатты ұнамады
ал енді подкаст қалай дамиды
жақсы сұрақ
мен подкастты бастаған кезде өзімді жақсартамын дамытамын өмірімді мәндірек жасаймын және осы саяхатты өту барысымен бәрімен бөліскім келеді деп бастаған болатынмын
енді әрі қарай да осы мақсатымды жалғастырғым келеді
алайда осыған дейін барлық тақырыптар көбінесе менің айналамда дамыды
сөйлейтін мен ойланатын мен оқитын мен тәжірибемен бөлісетін мен
қысқасын айтқанда жетер енді
достар меннен шаршамадыңыздар ма
ендігі эпизодтарда менің пайыздық үлесім азайып әртүрлі адамдардан сұхбат алғым келеді
сұхбаттың барлығы жеке тәжірибе өзін дамыту жолдары практикалық бағытта болғанын қалаймын
маған сұхбат алудың қыр сырын үйрену қажеттілігі де туындап жатыр
бұрынғы эпизодтарыма қарағанда сапалық жағынан да мықтырақ болуға тырысамын
бір деңгейде қала беру сондай жалықтырарлық іс
достар әрине бұл жерде сіздердің де көмектеріңіз қажет
өзіңіз қызығатын тақырып тәжірибе сұхбат алуға болатын адамдар болса маған жазыңыздар
бірге даму жолында сіздің де көмегіңіз маған қажет ақ
қай күндері подкаст күтсек болады
айтуға қорқатын болдық қой
алайда әр аптаның сәрсенбі күндері подкаст күтсеңіздер болады
өзіңнің көңіл күйің қалай бәрі жақсы ма
дәл осы сәтте өте тамаша
тастап кетпейсің бе тағы
осы жолы сіздерді тастамауға подкастты үзбей әр апта сайын шығарып отыруға эпизодтардың сапасын жақсартуға жақсы қыз болуға тыңдармандарымды жақсы көруге сөз беремін
кездескенше күн жақсы достар